Shilala, viviri, vivaga, vinne, viranu, sita, saba, munane, tisa, kumi, kumi na shilala, kumi na viviri, kumi na vivaga, kumi na vinne, kumi na viranu, kumi na sita, kumi na saba, kumi na munane, kumi na tisa makhomi gaviri, makhomi gaviri. <hesitation> makhomi gaviri, makhomi gaviri na shilala, makhomi gaviri na viviri, makhomi gaviri na vagaa, makhomi gaviri na vinne, makhomi gaviri na viranu, makhomi gaviri na sita makhomi gaviri na saba, makhomi gaviri na munane, makhomi gaviri na tisa, makhomi gavaga. Makhomi gavaga na shilala, makhomi gavaga na viviri, makhomi gavaga na gavaga, makhomi gavaga na vinne, makhomi gavaga na viranu, makhomi gavaga na sita. makhomi gavaga na saba, makhomi gavaga na munane, makhomi gavaga na tisa makhomi gawaka.